बस एक फिल्म देखी तो मुझे कोई मिल गया तो तीस को बाबा मान। टेस बेर कंप्यूटर होन टीबी टेस्टा एक्सीडेंट जान होए कार एक्सीडेंट टीबी सो मोर नोथो। सेयो कंप्यूटर टेस्के बेटर जाओं। तो तेसके भीली टेटोंडन एसोयी नथो दबी लग रोन से तेतुक चेड्डा या तोसी जो तेस्का बाबा होन ता से अलियान से बात कोंटा।